Ät anhmatyo'pa't wa'ku't ntzäjku consome wakasijnye por que jetijnye diferente je syabor wa'kutyät musu nkä'sä, m anhmantyo'pa't wa'ku't ne'nhkä ntzäjku por que ellapä'ijnye no es igual.